Vixna xhí, yo'o enero mene yejani yo'ó ñate enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio tenx <hesitation> ulavina, ñatu ñatujajanina nayu menka ye'é, inoye lavii, yante junio, julio, agosto, septiembre, octubre deye tuku meni taxhi meni xhiniji, keyuu veke, noviembre, diciembre, xhayunia xhatutejani meni jani, atuka, atuka xhimi nayuu minka jáni tuku enero.